Min kam, mi suɓii mi ñalla nder wuro barooɗe, ko mi ñallata to mi siw. To mi ñalli to wuro barooɗe ɗo kam, mi foti mi yiya barooɗe feere feere. Mi yiya barooɗe ɗe mi andi, mi yiya ɗe ɗe mi andi mi yiya ɗe mi anda nden mboo mi jannga mi faama hibaru e taariiha majje pati.